Kua yasɨ tataguaju reta jaeko oɨme, planeta reta, jae marte, venus, tierra, jupiter, neptuno, pluton saturno, orion, oimetei jeta reta